التامل بحتاج الهدوء و التفكير العميق في الحاجة و دراسة مكوناتها و بتشتغل كيف و كده انك تحاول تخش بي عقلك في الحاجة.